E ben, paxe veu dî mancansa de guæri, mancansa de confliti, ma fòscia anche paxe interiô, a paxe che un o l'à drento de un mæximo. Donca a paròlla paxe a gh'à ciù de un scignificato, penso. <hesitation> A paxe anche comme mancansa de confliti drento de unna persoña a veu dî che quella persoña a stà ben con lê mæxima.